Nivuri muradulda yafaradulda kari kushu kushu kari dugu kari tiyabur jamaiyira hiyaga dulda kufiyi yiri niyu ivuri mai azu baga road nad kiya dulba kin ga dulda to yugasa lari sari sari yaga gari musdagu gunda sosai to yuvuri kutsu uza latuna nagum yu vuri mal dufa kiyufari mji kunda sa malla yikuranuda aku kobari abayuvuryu gaskiya niyu agodiri anu iju yadodiri yuvuri thuya amfan kushu kushu akwa daga tsima kosuri nama mtufu magu farari dulna dugu fiya albarka du iju fiya albarkakwa kosuri naira mtutu dulna suguya dugu afiya albarkakwa dugu adulna kushu kushu awarada lan indalanku ayugo ampani mai nagu aga musha nagu aya kura ganga aiyi mimi aiyi mtu aga unugunda nagu agabulguyu adivu toh doti arayisu digu bathuka guri suduri gamiliya suduri dur anukurun to jan daku dugunluku kuku daga tsilan aiyi munagu mai kowani mdu kuja hiya mara fa iya athiya sur mul sosai udunya ku namur bathikadaga tsilang murade kodugu aga salma salrama kuja kobari makaranta ma yayawa abanku to nagu abathukanu kowani. Sunagum ku dadalunguri anusalba. Nagu mulaguhiya dumur bathuka gursu rufiri asiri anum kirmur ko school fees abanka amda duramur kuma nagu bari salduna duni agari saku banku dumur sa likwaga sursum tsafpu aiyimai kija jaraba ndu iju mthagu afamurkwa kalakala yimi aga unugunda mdunagum arasan mpiyaja mdunagu arasari dukiya toh inda lan aiyi munagu mal yuku gaskiya yagari musdagu aku business su sunduyu vuri dulna kushu kushu ya godiri iju sosai to jandiyu ivurinu namur suka namur indadu tsimai kumur ayi kakori mura bari kurmur nagu bari kuran mana nagu yirisu anuzur guyi nagu ayiri anu bulgunya adivu nagu adulba maggi ga piya aku usukwar anusal albarkurdi alvara indalan ndabankuku aiyi munagu mai sosai mal murahiyadumur agu udunyagu ijuku abanku kukusun vuri faru namur vuri uhyagahya mur example dugu namur marghi ma sungu faru faru faruku ashatamur wodi dumur ivuri famagari toh muryikokari mura paya ndalan aiyi munagumai.